<hesitation> Ni, <hesitation> eh ni, penso che uso, se <hesitation> devo <hesitation> indicare un posto così a sentimento, m' ne jess dint all'antico Egitto. Bello, ma comm m' piace l'Egitto. Miezz 'e misteri <hesitation> del- delle piramidi, pecchè poj. Ja parliamoci chiaro, quello che sono riusciti a realizzare, quello che c'hanno lasciato ad oggi sono dei monumenti storici frechi, meravigliosi, ceh m'affascinano proprio l'idea e verè comm hanno fatt a realizzà chell ca verimm oggi. Sti piramidi, sai la la cosa di Cheope là, tutt chelli, queste invenzioni comm hanno riuscito nel corso della storia, come hanno influenzato proprio la storia <hesitation> Quali sono proprio <hesitation> i misteri nascosti nella loro cultura, ij 'na vota so jut 'o museo a Napl, so jut a verè, <hesitation> la mostra sull'antico Egitto, <hesitation> sai tutti quei simboli. Il il lo scarabeo, il gatto, pecchè pò io sono amante dei gatti. Io avevo due gatti e ora ne è rimasto solo uno e quindi hanno anche questo, <hesitation> hanno anche questa, questa <hesitation> questo simbolismo per gli animali, che a me m' piace assaje. E quindi si proprj avess dicere nu post, me ne jess proprio in antico Egitto e m' jess a verè, ceh vorrei vivere <hesitation> quel periodo, probabilmente sì, jess là.